في مرة من المرات واحدة من العواصف جابت سفينة مش معروفة لشاطئة تلم لها سكان المدينة وحاولوا يشوفوا إذا كان فيها ما زالت ناس عايشين وإلا لا بش ينجموا ينقذوهم شافوا في كل بلاصة فيها حاولوا يقدموا المساعدات للناس اللي ما زالوا عايشين فهم وبعد فترة حاولوا يعرفوا منين جاية ومن ماشيين شني حكايتهم.